<hesitation> صراحة سؤا ل صعب جدًا، يعني الحب والاحترام أكيد كلهم مهمين، بس لو نضطر اختار واحد أكيد أكيد راح يكون الاحترام، ليش؟ لإنه أساس أي علاقة صحية في الدنيا هو الاحترام، الحب ممكن يروح ويجي لكن الاحترام هو دايمًا البيخلي العلاقة قوية ومستمرة.